لتعليق لوحه علي الحائط أول شيء تأتي باللوحه اللي أنت تبي بها أو اللي أنت تفضلها ، بتحدد المكان اللي تبي تعلق فيه اللوحه علي الحائط <hesitation> بتتأكد من إن اللوحة مستوية بتسوي اللوحه علي الحائط تكون مستوية بتحط المسامير و، تثبت اللوحه علي الحائط بالشكل اللي إنت تبيه.